دا نن جہلاوان بیلٹ ٹی داڑے ننا ٹوٹل براہوئی مریک براہوئی زبانے داڑے زیاتر زہری زبان ارے اور انت مریک زہری قبیلہ مینگل قبیلہ نا بندغ ارے ایلو زباناک بھاز کمو داڑے جہلاوان ٹی تقریباً ساراوان نا بندغ کمے ایلو داڑے بلوچ بیلٹ ئنا ہرا تربت مکران اوفتا بھی بندغ بھاز کم ارے داڑے زیاتر ننا ہخس کہ بندغ ارے کل براہوئی او۔ داڑے تقریباً کلو میٹرا زبان ٹی ہندا براہوئی زبان ٹی بھی کلو میٹرا زبان changeارے۔ ہر کلو میٹرا زباناکchangeمرسا کارہ۔ براہوئی زبان ٹی بھی تقریباً دنیا نا ہیتاک مریرہ اور ایلو زبان داڑے بھاز کم ارے ننا دا علاقہ ٹی ساروان نا بندغاک اوفتا زبان یکہ اے ہرا جہلاوان والا بندغاک اریر دافتا زبان یکہ اے بلوچ بیلٹ ئنا ہرا تقریباً تربت مکران پنجگور دافتا بھی زباناک یکہ یکہ او changingارے ایٹی تا سندھ نا بھی بندغ داڑے ارے سندھی ٹی ہیت کروکو ارے اور تقریباً ٹوٹل بندغ داڑے بھاز بریک ہرا جہلاوان بیلٹ ارے داڑے تقریباً ہر زبان نا بندغ نے ملو اور داڑے ہر زبان نا ہیت مریک زیاتر ہیت داڑے زبان ارے براہوئی زیاتر چلیک پین زبان بھاز کمے۔ اور انتے داڑے سمجھکہ انت ٹی ایہن پاکستان نا بھاز زبانو سندھی ارے سرائیکی ارے اردو ارے پٹھان بھی ارے لیکن داڑے سندھی پٹھان اور پنجابی بھاز کمے ۔زیاتر داڑے براہوئیکواور داڑے ہر زبان نا بندغ ارے لیکن براہوئی زبان نا بندغاک بھازو ہیت بھی داڑے براہوئی زیاتر چلیک ایلو زبانک ننے دوست بریرہ ننا تقریباً بلوچی داڑے کم مریک براہوئی ،سندھی زبان کمے تو ننا ٹوٹل بندغاتا ہیتاک براہوئی اٹو۔ ایلو زبان تا ننے شوق ارے مچٹ بھاز اردو ننے بریک ایلو زبان تے کلے بلوچی ئے پہہ مرینہ سندھی ئے پہہ مرینہ ہیت کیر اگہ ہیتاتا نن پہہ مرینہ لیکن براہوئی زبان ہرا ننا ارے تو ہمودے پین ننے ایلو زباناک داخس بفسہ داڑے ہندا سندھی ارے سندھی تیتو ہیت کیرہ تو اوفتا ہیتاتے نن پہہ مرینہ کہ بھئی دا انت ہیت کننگ ٹی او یا بلوچاک ہیت کیر اوفتا بھی زبانے نن پہہ مرینہ کہ بھئی دا انت پاننگ ٹی او انتس خواہرہ ہرا گڑائے خواہرہ تو نن اوفتے پہہ مرینہ ہرا پٹھانک بھی اریر اوفتا بھی ہیتے پہہ مرینہ ہیت ئنا ننے شوق ارے کل زباناتا کہ کل زباناک ننے بریر لیکن داڑے براہوئی ہیت چلیک تو ہندا نا وجہ غان ننے ایلو زبانک ننے بفسہ مچٹ بھاز ہندا اسکولاتیٹی خوانانُن اسکولاتا وجہ غان اردو تو بریک ننے لیکن او حسابا اردو بھی بفک اچانک اسہ بندغ ہمو اسکولاتے ٹی خوانانہ اردو ہیت چلاکہ اوکا پد فارغ مسن ہندن سمجھکہ اردو نا بھی ہندنو مریک بندغس بریک اسہ اسہ ہیتے ننے سمجھکہ بفک اوفتے بھی مخے ہلیک ننا ہیتا اگہ ہیتس کین گڑاس کین مخے ہلیک تا ۔ہرا ایریا نا زبان ئس مس کلچر ئس مس تو ہمو ایریا نا ہمو زبان چلیک امر کہ سندھ ٹی کاس ٹوٹل سندھی اے شناخی کارڈاک تا بھی سندھی اٹ لکھوکو اور پین ہیت کہ تو تا ایلو زبانتے او پہہ مفسہ خالی سندھی آن بغیر نے تو ہیت کیرہ تو داڑے شکر الحمد للہ ننے ایلو زبانک بریرہ اگہ گڑاس خواہر ایہان ننا گڑاس ہرفر تو نن اوگڑائے انت کینہ اور ننا تقریباً اُست ئنا خواہش ہنداارے کہ داڑے کل ننا پاکستان نا ہخس کہ بندغ اریر ہرا زبانک اریر دا کل زبانک مریر دا کل زبان تا ہیتاک مریر تو اوفتیکہ بھی سہی مریک ننکہ بھی سہی مریک۔ بندغ ہراڑے کائے او زبانے پہہ متو تو او بھاز خوار زلیل مریک اگہ او زبان بس تہ تو سمجھکہ او علاقہ بھی اونائے بھلا گڑا زبانے اگہ زبان بتونے تو نی اسہ کاریم نا بھی افیس۔ داڑے ننا تقریباً ہرا کلچر ارے دا کل براہوئی مرے بلوچ مرے یا سندھی مرے داڑے ہرا براہوئی زبان ارے براہوئی زبان ٹی ننا ہرا زہری نا بندغاک اریر زہری قبیلہ نا دا تو زیاتر مہمان نوازی ارے ایٹی تا اور مہمان نا بھاز عزت ارے تا مہمان ہرا مہمان برے او تینکہ اسہ فخر ئس سمجھرہ کہ بھئی ننا مہمان بس نن اونا ہخس کہ خذمت کین کہ تہ نن پانہ بھئی ہچ خذمت کتنُن کی تہ او دا ہخس کہ نن کرینن سمجھکہ دا ہچس افس مہمان اسہ رحمت سے اور داڑے ننکہ نن تینکہ فخر سمجھنہ تہ کہ ہرا مہمان برے کہ بھئی ننا او شانے ننا عزتے اور داڑے ننا بندغاتے بھاز انتے مہمان نوازی نا انت ارے او کوشش کیرہ کہ بھئی مہمان ننا برے ننے آن اسہ مورینک نا خاسٹو تکلیفس بھی خنپ نن اودے تینا ہرا ننا فیملی والا حساب ارے نن اودے ہمو حسابٹ سمجھنہ اور ننا داڑے انتے موسم ننا ہرا براہوئی انت نا خضدار نا ارے دا درمیان ٹائپ اے نہ بھاز یخے نہ بھاز گرمی اے دا دہنے نیمہ تہ سندھ تو لگیک نیمہ تہ انت کوئٹہ قلات تو لگیک تو دانا موسم تہ فل نارملے زیاتر نہ داڑے یخ مریک نہ زیاتر داڑے گرمی مریک ہڑتوما موسمک داڑے نارملو۔ اور داڑے زمینداری بھاز ننا بندغاک کیرہ زیاتر ڈیوٹی دائے نظام بھاز کمے۔ تو زمینداری آ دافتا گزارہ مریک اور ننا براہوئی ٹی نن ہیٹ ہلینہ دا اسٹ ارے ہیٹ ایلو ارے میل میل ئنا نن داڑے پٹۤو بھی کینہ بارفنہ اوفتا سُو تے اگہ ننا مہمانس بس مہمان کہ کینہ ایلو یخ ئنا سیزن کہ نن تینکہ کینہ اور ننا دا خضدار ٹی تقریباً سندھ بھی ننے آن خڑکے کراچی بھی ننے آن خڑکے داکا گوادر ننے آ خڑکے ایران نا بارڈر خڑکے اوغانستان بھی ننے آن خڑکے دا خضدار سمجھکہ مرکزے داڑے ہراکا نی بریس خضدار نا سمجھکہ کل ایریاک بریرہ خضدار ٹی ملرہ۔ کوئٹہ آن بریسہ ہنداڑے سمجھکہ نی ہموہی نا سفرے کراچی آن بریس نا سفر ہمو حساب ٹی سندھ آن بریس بھی نا سفر ہمو حسابے اگہ گوادران بریس سفر نے ہموحساب ٹی اے۔ داڑے تقریباً پکنک پوائنٹ بھی ارے زیاتر کراچی نا بندغاک بریرہ داڑے مولہ چٹوک آ ایلو چھارو مچھی اسہ پوائنٹس ارے اوڑے بریرہ پین بھاز ارے داڑے پکنک پوائنٹ او بریرہ داڑے Roundخلیرہ بھاز ننے خوشی مریک کہ بھئی پیشن نا بندغاک بریرہ ننا علاقہ ٹی پیری کیرہ دا ننکہ اسہ فخر نا ہیت سے عیئداتا داڑے ہندن مریرہ تقریباً جاگہ ہی مفک تا اور دا بریرہ بھاز داڑے ہر گڑانا نی بروس داڑے پیری کروس ہر گڑا نا نے سہولت ملو اور دا خضدار نا بندغاک مہمان نوازو مہمان نا بھاز خذمت ئے کیرہ ننا ایریا دا انت ٹی ہرا جہلاوان بیلٹ ارے جہلاوان ٹی تقریباً زہری بریک نال بریک نال ٹی زیاتر بلوچاکو اور وڈھ ٹی مینگل قبیلہ اے ٹوٹل کرخ ٹی ننا ہرا کرخ ارے کرخ ٹی اوڑے ٹوٹل سندھی زبانے اور انتے باغبانہ ننا ہرا ارے باغبانہ ٹی زمینداری مریک کرخ ٹی بھی مریک زمینداری ننا خضدار نا ہرا فصل ارے دا تقریباً پورا پاکستان ٹی ننا فصل نا بھلوویلیوس ارے خضدار نا ہر سیزن نا فصل داڑے مریک اور ہر